Okay ngele onda hala oku travelling onda hala oku- oku zamo mo namibia nenge onda hala okuzapo pehala mpoka ndili nduuka pehala lyontumba. otandiyi peni mbela? Ngame otandi hogolola okuya mo angola. oushi kutya angola. Angola oshilongo shono tseni tweshi dhinine otundjeni mos. maara ngame otandi hogolola okuya mo angola molwaashoka aa angola oyetu kwathela. ohamu zi aantu tayeya oku tu longela mo namibia. ohamu zi iinima iiwanawa tayeya oku landitha muno. onkene ehala ndyoka ngame nda hala oku talelapo onda hala oku talelapo angola. andi ka tsakaneka aahikingalo mbono twa tseya nawa. andi ka mona aantu yomihoko dha yoolokathana. ngame tandi panga uukuume nayo. oshowo nda hala oku mona uunamapya womo angola kutya ohau kala ngiini. ngaashi yo hayeya mo namibia tayetu kwathele okulitha oongombe. tayetu kwathele oku kala momagumbo getu. tayetu kwathele wo oku kala nuunona wetu. Onkene ondina ohokwe nondjuulukwe okuya mo angola opo ndika mone nankene. nkene. onda hala lela oku mona kutya oshilongo angola oshatya ngiini opopepi mpono kandishi onkene Ondina ohokwe lela yokuya mo angola ndi mone kutya angola oshilongo shatya ngiini. tabdi ka talelapo luanda. oshilandopangelo sha angola. tandi tala nkene haya longo nuumota wawo. ngaashi muyo omuna ashike uumota owundji owo nokuli hawu kutha kutha aantu pomahala ga yooloka. Onkene ite vulu nokuli andola ngele omuntu toti oot falandje mo angola kutya opaife ngeyi ne itandiipula we kutya ondina shike sha pumbwa oku ningwa. ote thikana ashike ndiye ndika longele ko angola. Nando ngeno iilonga tayi pulwa onda hala ndika longele peni. ngame onda hala ashike ndi ka longele mo angola. Oshilongo ondishi hole. Okutya nee ngame ondi hole omabanana nee ndishi. ohakuzi omabanana. ohaku zi oombe. Oh angola maan kandishi ashike nando kutya uunake. uunake ando ndi ka kale ndili mo angola ngaashi ashike aa angola hayeya yetu talelepo muno